Kõgõ parõmb viis om tetäq süvväq täpselt niipall'o, nigu sa ärq süüt vai ärq jõvvat süvväq. Niimoodu sa ei piäq peräst midägi ärq viskama. Ja tõõnõ viis om egäsugutsit <hesitation> söögikomponente ostaq ka niipall'o, nigu sul söögi tegemises vaia om, mitte niimoodu, et näütüses üts kolmandik jääs üle ja tuuga ei olõki inämb midägi tetäq.